सामान्यतया मेकअपको काम भुण्या चाहि मान्सलाई सुन्दर धेकुन्या हो । मान्सलाई एक कन्फिडेन्स धेकुन्या कामचाहि मेकअपले गरुन्छ । तर यिती मात्र नभयालै चाहि मेकअपलाई सहि रुपमा सदुपयोग गद्यौ भुण्यापाछा चाहि येले हमरा छालालाई वातावरणवठे औन्या, अनि सधै छालामा असर गद्या, गलत किरणहरु हुनान, फोहरहरु हुनान, तै बठे बचुन्या कामलै गरुन्छ, महरो छालालाई सुरक्षित गद्या काम लै गरुन्छ, सामान्यतया ११२ मुखमाई हुन्या हुनाले मेकअप चाही येले गर्दा चाहि मुख ढकी नाइ सक्दा, हमलाई हिट्टाकी अप्ठ्यारो हुन्छ । तर मेकअपले गद्यौ भुण्यापाछा चाही हमरा सुर्यवठे औन्या नराम्रा किरणहरु, पानीमा औन्या किटाणुहरु जैले मुखलाई असर गरन्छ या हमरा अनुहारलाइ असर गरुन्छ तै वठे वचुन्या काम चाही मेकअपले गरुन्छ ।